الرياظات اللي تتطلب أكثر قوة بدنية مثل رفع الأثقال والمصارعة تحتاج لياقة عالية وقوة عظلية كبيرة، يعني لازم تكون متمرن بشكل قوي ومستمر. أما الرياظات اللي تتطلب أقل قوة بدنية زي الجولف أو الرماية ما تعتمد كثير على القوة العظلية لكن تركز أكثر على التركيز والدقة والصبر يعني كل رياضة لها متطلباتها بس الفرق يكون وين القوة تنحط.